Yandereja yaɨu vaera, ngara kuaraɨajɨ rupi yaguata, aguiyeara maratu mbate, yayuvaeta, eri naguiyara kurai, yanderejaka oime yaiporu nvaera tejaɨru juu va, jare tejaɨru omborɨ vaera yandereja lente, mbaetï yayuvanga vaera jee